I ka jio le taa i ye saafunoo taa i ye a suusaa i buloo la, i ye jio ke a kaŋ, i ye a kuu fo a ye seneyaa